که چیري کوم کاري غونډي ته ناوخته ورسم نو نوښتګر عذر ته هیڅ ضرورت نسته. زه به هغه عذر ورته وړاندي کړم کوم چي ریښتیا دی. که چیري د ټرافیک مسله وي هم به ورته ووایم او که چیري د انټرنیټ مسله وی هم به ورته ووایم. که چیري ستونزه زما هم نه وي، بیا به هم د دوي څخه بخښنه وغواړم او کار ته به ادامه ورکړم.